<hesitation> Ny hatsaram-pagnahy ndraiky fivavahagna, mitombono hoe na tsy mivavaka fa tsara fagnahy, aleo ary tsy mivavaka fa tsara fagnahy toy zay mivavaka ratsy fagnahy.